Ede ma'ane aneaneke kause hohoe, nahedeho molepai hede sitani sepusahai hala duwese pitasida sepue pokonya edewai yam ma'ane hapiase mo'o, ma'ane ke akuse mane liki ma ane kasinapu ma'ane manae <hesitation> kaitela, hudi, duwei hala le'e me helalai mo'o lepai na hedeho ma'ane hapiase idaepan, mase miselu miple ane anea waid toko desai de mia mipale hapiase mo'o le naide pai ane neade homo'o, na akuse ma'ane ke ma'ane aneanea upei yamane mawai mahono matane apue matane wai weneu nama aliye, nama ane namanapale hapiase ane anea mnae hapaya soho maida eka'i nahede pai apelua ada si ana sipale ane anea wai toko desahaike me sianeho mo'i ida esi sepue nade auhatapai uwe mise kuse ma'ane kime ane aneanea mi'iya wai weneu. Mahono am atutu liki apuena nama ane de mahu matutu mahule nama sonake dawese ma'ane wai weneu ma ane saisa ito akuse peu pewaneu, nam mapale pale o humo'o mapale makilai idaemi na enahede amiseluse sepusahai idaeka sepusai ma ida eka pai <noise> ina hede moi si ane anea dehomoi'i, na akuse ite wai yamani ma akuse matane apue apuke sepu matane apueme damama alie dawesema ma ane mideho uyele.